Sema hate gofosa, sema hate nguti, sema hate jawa, sema hate besi, sema hate guwae, gosora, gomode, igo, katapang, posi posi, sedaba hate giawas, sedaba hate waringin.